Cholli jemage wala lara be naange, dum do joda ha leggal be naange seto jemma wadi sai di vurta di dilla durugo tefugo nyamdu. be Jemma man on Bo gite majum do lara sai di yaha tefugo ko nyama kanjum be bikkoi majum.